Ugondu wo hilo ubwa amanda. Nu gondu wo hilo bizhɛ ba nangana chilo, abu nanganɛ chilo bo hugo bo hwugo bo hwo zhingo’wu’wu namɛ bakwuna. Na ka naa na ebi zhiji oshilo layɛ, ba bwada itimɛ nɛɛnɛ awabila hih, ishɛ akaraba. Akana ngee bweji itimɛ ma bila akaraba ngaa bɛrɛ akaraba, aka ci ngɛ vwɛr nazhɛ mo zwono ya ohiu. Ohiu gama bila ab na shi wala naana shɛ wɛ ma aka oko nerish, du maa ho obtonu-o akana nga bɛrɛ ah ibɛ nazhɛ moto inɛnɛgɛni nɛɛnɛ shɛ ohio vwolo, aka na ngee vweri ma mbiya ngana taa bwanɛ ngɛɛ eri ma zaba ana ta mɛzhɛ ma zaba ofwo ngana wushɛshɛ zhɛ mazha ma shila, nga shɛrɛ aka naa na te ci nga njɛ ineengɛnɛ nga gubi nazhɛ ma dwa, ngee jwe nzhɛ me jicinje ni hwɛ mo zwoho nu rubu. Urubu ga shɛ iyi nɛɛnɛ shɛ uwɛ ma ibɛ to zwono iyinɛyɛ. anda urubu ga nu ujɛ Kwo kaa tuba za aatata yasha gana uguma, akana anjɛ uh ezhɛ-otogu uh, notu togo ɛzhɛ ozwono asanga eezweni asanga ɛzhɛ togu uh sasana zhɛ ounipo uh, anda uh utukpa naana ɛzhɛ ashapa uwɛ ma epeteni akana ayɛ utukpa ata ezweni iyɛnɛyɛ ata ukogo akana te zweni iyi mɛyɛ ehuwi ibɛ ɛzhɛ a shapa ukogo-ata epetoni ulukpash uwɛ waa kwo oshilo zhajɛ ya oshilo zhashɛ odubo iyi mɛyɛ tɛ-o. Ye beni apata na karaba ma hwah ah nɛɛnɛ shɛ wɛ ma nga hirɛh, nge vweri ɛzhɛ kushɛ ɛkushɛ ɛzhɛ hiomwo ah inoke kaan zhɛ mo zwone ga na ta, mozwano nu guhu. Nge beni apata ma hwab ashina, ashina shɛ inɛ nɛ shɛ wɛ ma abu hwɛb bizha shapa hwohi bɛ no hwolu ba nangana bo bwolo, ebi bweri aka naana anɛ bi zhɛ bo gubo kwo kaa bo mwo, du wa yashɛ oto gubo izhɛ yasha ma noko ofwo ata bizhɛ bata ogwu ocilo ha po ogubo ashina kwo ohiu. Nofwo itɛmɛ shɛ uwɛtɛ ɛbi zhɛ bata ogwu uwɛ ma obu to ogwu ehi ni ngana bi zhɛ bo mwo anduru ta na kanato bo wurogono ibɛ bi ngana ɛ u ijɛtɛ ba patina ya ibɛ zhɛ sha uhunnu ijɛnɛ tɛ. To naka naana ta bu ujɛ abu to ogwu ata ni inɛbɛ bi zhɛ bo bwolo tu vwolu tatati hiy nazhɛ titiyebi bizhɛ ba shala, ebi sheri ibɛ bizhɛ ba bila ashina nofwo atura ta tishala taata ibɛ hiɛy utura tinda ajɛta bi zhɛ nana naba sasa na bi zhɛ bo vwolu ya ogwu ata, aka ci bizhɛ bo mwo du ashina ta adu shɛ duwa shɛ tu gubo omwo ashina gobwonu du bizhɛ ba dwa du gana be tu gondu ebe wo ohiu, ebu jwe, bi zhɛ be jianje. ɛhiɛh na kala nɛɛne shɛ ma iyi tu suka zaba-o, oyikwo la zha esuje no ngumu ganalele eci gombo ɛzhɛ suje esuje ɛ zhɛ du zwo ihu rubu ganana tu nga ga dumwa maa urubwu auda ub na guma kwo kaa nu tuba za nsana ɛzhɛ ɛtata uwɛ ushɛ u ijɛtɛ ibɛ ɛzhɛ o sugo a zwono duwa no hiu ata gana din i shɛ iyi nɛɛ nɛ anda le nibɛ. Uwɛ maa ishɛ gana iwɛ ma izhɛ yɛ iwɛ uwɛ ma ɛzhɛ sanga, ibɛ ɛzhɛ sanga maa iyi kekeshi namɛ ni hwɛ. Ishɛ gana yi kuribi. Ashina duwa iga shɛ iyikwo nibɛ ouwo tuga. Nofwo ngana shɛ aka naa na obu to ogwu, bi zhɛ bo no nana, ebi ni bi zhɛ wurogu, ebu wuregeni bi zhɛ bashapɛ unduru ba pata na zuba ugwu-ata. Ibɛ shɛ hwunu naa na namɛ zhɛ wutangana ijɛnɛ tɛ namɛ peye tita ugwana zhashɛ wata uy to naka naana ma zhiji mɛ wushɛ a zhɛ nda uwɛ ma buzhɛ jarɛ ararafwacɛ ba zhɛ ba shidanga bi zhɛ ba opcingo ngana mata. Tu opicingota ta ibɛ isɛnu zhɛ wurugono inɛnɛ yajɛ ohwolu bɛ, nazhɛtishinda ti bɛ shɛshɛ gana lele-o, bi zhɛ ba yima ogwu ecihiy nunduru kwo nana shɛ wɛma ebu zweni wuchihin bizhɛ ɛhabanana gana ta shiwala obotu atatu shiwala shi tatu ibɛ yasha ubotu ukwo bizhɛ bo opcingo n ngana ta. Akana ebi epicinji bizhɛ du ba shalanana ebi sheri bi zhɛ ba bila du ashina namɛ. To aka naa na ta aka ci. Ngana mata mee temi, notu uwoto tuna e vweri tedure no-oshilo bi zhɛ bo mwo ngana mata. ɛhiɛh na two oko akala igune kpalu ko mwo nganatata ama atwa oko omwo kwakwa ganata. Igune gɛ tu kala yo mbiyono bu fwashɛ uwɛ maa aka naa na ugbama ci bizhashɛ kwa ba bwada ya timɛ-o bizhɛ kwakwa ba bila yi nɛ bɛ zhɛ ba bila, yashɛ gana akaraba bizhɛ ba bilo. Ijɛtɛ asha imbiyono bu ya wuri nɛɛ nɛ nook kwakwa tumwo be ge mwi. Na ka naa na tu banjɛ ganata, bee mwi ngana mu bwa bo sutono mu no tu sotutonu mɛɛnɛ ɛhiɛh udab wa bi zhɛ ba yala ngana ina ta munaa na mi zhɛ masha muna mu dukwo bi zhɛ bwa mu swob. Muna na mi zhɛ sha muna tu no, muba ɛhiɛb muna me eyi bi zhɛ vwa ma swob, mu naa mi zhɛ ma sha mana tiya nana ɛzhɛ ya ni hwɛ bi zhɛ ba vwa muswob bi zhɛ bo sutono mu urubwo kwo. Munana mu namɛ no ohwolu muba ganata yashɛ, i wɛni wɛni gɛ tuya hwoh hwɛɛ gana kɛpɛ nɛɛnɛ ta hwab shɛ wɛ ma ti zha ta bila ih du ibɛ sha gana iyi mozhigo yi ya zhaga na karaba no shilo-ata hin ata hwab inɛtɛ ibɛ yo mbiyono bu fwashɛ uwɛ ma ba zala kakayɛ buzhashɛ may a munɛ-o. Ohiu ata aka akaraba ta, ni kɛpɛ etɛ ibɛ shɛ uji nɛ zhɛ ye jiye hig nazhɛ inɛ vwe na ba du bas a hiŋ nazhɛ inɛ vwɛ naba du bas a na duwa la abilo bas hila karaba a shila arogwo nipɛlu yo- ogwu naa na yo rungutonu ama na ka go du shɛ ma omwola-o aganga na iyi yo hilo uwɛ ma ana ya. Aka ta atwa’ wa su wɛ bɛ. amma naka ga tu hwaŋ tutu shɛ wɛ ma ta saya auda alubwa ni bɛ, ata nda du kwo gari ga atwa swa, ta nƌa du to vwo tiga na ba ta ya iŋ duga na ta. Aatata aujɛ natumapa tu fwo ta shibwo gana akaraba ti yeri to surako eti sunci e erita cɛ na ba e eri ta taama na ba eeri du oshitogo ganata, iŋɛ ɛhiɛŋ ongbou gana to hiu naana eri osuruko du eyori shitogo ganata e’ yeri da ata taama na ba. Inɛ ya bwajɛ iyimɛyɛ swoŋ swoŋ shoŋ. Yashɛ gawu kɛpɛ ti zhɛ tanda iŋ e’ yeri anda in uwɛ ma e’ yeri auda akpakpa, e’ yeri anda ɛlɛlɛ e’yeri nda iŋ uwɛ ma shiteji ganata e’ yeri togu iŋ nu were na na ɛzhɛ shitogo uwɛ maa ayɛ so ijɛ hwɛ ibɛ uwɛ, ya banɛ no ohilo, tanda kaa ukukeri bɛ law ya jala uwɛma yo mbiyono wɛ maa iyi shikono ni hwɛ. Na babɛ sasana ta hwaŋ na na gana iɛ vwɛgɛ! Naashɛ nwɛ ma ivwɛgɛ. Gomu i shikeni uwɛ yi kuribi ibɛ sanga ɛvwɛ ukunbi uwɛ yi nɛ butu eri nda ni hwɛ, ukunbi uwɛ yi nɛ butu erinda ni hwɛ ivwɛgɛ du kaa shɛ iyi nɛɛnɛ sasana ti yeri ta nda le ni bɛ, anda du ana shɛpa nibɛ ana shɛpa ni bɛ ni vwɛjɛ tɛ ana ghɛ ano, shɛ, ana shɛpa ni vwɛ jɛ gobugonu igouezhe ta hwaŋ, igwe zhe du ishɛ iyi nana ma taya du ganata e’yeri shitogo ganata ana du shɛpa ni gwezhe ganana ti ya igwezhe ishɛ uji nɛɛ nɛ shɛ iyi yo ohilo ngɛ nɛ ya banɛ a sauga uwɛ ma uwɛ ma du mbiseni koni titeni ihiɛmɛ hwɛ ni hwɛ aka nas na ti seliji iŋ. Ijɛ hwɛ ishɛ nɛɛ ɛ ye mbɛ kuribi duwa iyi nɛɛnɛ atu’ wa su wɛ tu sauga ishɛ ashɛ na a hwaŋ duwa uwɛ tiya ibɛ shɛ uwɛ shina. shɛ bwo ohiu du asanga, akaraba du asanga ashɛ na da asanga ama duwa ishɛ uwɛ yi tiya ibɛ shɛ inɛ ashɛna. ta hwaŋ du iwere, iwere shɛ iyi nɛɛ nɛ tu bwaŋ ti bɛtu namɛ swoy inɛtɛ sheshe no hilo nofwo nana shɛ udapa ɛhiɛŋ upuka aka naa nate meni miteni tu hwaŋ ti bɛ du kaa yo zhigo gana nu piana ta. Unaa na sha upiana bu neshi asha meni zhajɛ aka ta bi zhɛ ba bila neke shɛ ma auƌa ciya ga uwɛ maa na zhɛ abɛrɛ to ciyaga ti auƌa hwɛ shikapa na neshɛ iwere ishɛ uwɛ mal wishɛ kakayɛ naa na abila du na shiwala ɛzhɛ no wuroga, akana ye ci ovwolo du. Tuvwolo ti bɛ shɛ kpalu ko gba aka na euweri iŋ ɛzhɛ yaka ya wa nɛ ahwa akana a hwɛ ɛ shapa otulona ye hwetani ɛzha dubo ejibi ɛ nangana e suje ɛzhɛ zwono ni yi nɛɛnɛ shɛ okpuru ɛzhɛ eticinjɛ ya ni hwɛ ugondu shɛkapa ta unaa na shɛ ewere ibɛpo yashɛ uwɛ ma ya na ka na a na ta njɛ iŋ, iyimɛyɛ na duyɛ vwɛ osurukodu ata taama, o shitogo du ganata e yeri du ohinto du nilkɛpɛ e yeri dus anda iyi dele na aba jala taama otuga bi yeri busuniko ba ta. Ya bu du bi yeri be vure. Ya bu kudanɛ bi yeri bo shito go gana ta. Gana na pada were tu hwan ta nɛɛnɛ ta uda ne ohilo. nazhɛ bob a bɛ sasana igɛzɛ mbiri du namba ta hwan du nɛɛnɛ shɛ wɛ ma anɛtɛ yo shikono nɛɛshɛ ma. Ambɛ ishijɛ bi zhɛ bo gubigo, ebu gubeji i zhɛ yɛ ishijɛ aka na ye a yizhɛ ba jajajɛ bizhɛ ba gatana ebu geteni ye hweteni bi zhɛ bo duba. Gobwonu du inɛg nɛ shɛ wɛ ma n ɛhan, ya nɛ hwɛ bi zhɛ ba kwuba ye ɛshɛ iyi nɛɛnɛ du eshitogo sasana aya du gana be ti kɛpɛ du sasana akana na shɛ wɛ ma iyinɛtu hayashɛ tu swoŋ swoŋ shɛ ma igɛzɛmigbiri ishɛ be yeri ba hwa iŋ ye yeri yo shikono nɛɛnɛ u yuaŋ yuaŋ yeri zhajɛ yo jitono iŋ. E yeri sasana ma nanganɛ iyi nɛ ye jerishi shɛ ma fwu ata bi zhɛ ba nanga kede ulwa teni apata uwɛ ma a hiɛŋ uguaŋ yuaŋ ci oshilo gbi oto cɛnjɛ izhɛ ya sabananɛ ya sodɛ bi zhɛ bizhɛ namgana sasana har uwa bizhɛ bo gushigonono izɛgwu ibɛ gana be gana be yashɛ nu gouƌu ibɛ bi zhɛ banƌa iŋ izhɛ ya wulwa be yeri bo gu i yeri yo shikono sasana, uwɛnɛ gana inɛ inɛ vwɛ-o gana igwezhɛ gana ikɛpɛ, gana karaba, gana ohiu, gana izegu inɛ gɛ hwɛ shɛ inɛ uywa uko ko ama inɛtɛ. Yo hulo uywa inɛɛno shɛ uwɛ ma yashɛ abu wutanganɛ apata tebiye ebi gheki aŋ eshe ebu leni shi uwɛ ma ulwa uweŋz zhiriji ba pata izhɛ ya shikono. Yan nda na nale, ya mata nana, bo gubo nono. Gana inɛ gɛzɛmbiri ishɛ ta. Tuni gɛzɛmbiri du ijerishi cɛnjɛ tu gana lele-o tajala cɛnjɛ tu naa na tu ma’ yajɛ naa na shɛ wɛ ma abu njɛ izhɛ y ishiji ejerishi cɛnjɛ ti yɛnjɛ-o. Nɛɛnɛ yo dobogo nacɛnjɛ tɛ yɛnjɛ shɛ gana ashina shi bwo akaraba du jerishi cɛnjɛ tɛ yɛnjɛ-o, ta jala cɛnjɛ tuna tɛzhɛmɛ una natuta yajɛ ulupwo naana shɛ ma yeriyɛ ishiti ga naana ya shɛ ya sha. Ama ijɛ hwɛ nu gondo ga wo ohilo jerishi uwɛ ma bi zhɛ bo shiyono iyeshe akana yeci bi zhɛ ba nangana iy inɛnɛ ye cibi zhɛ ba nangana ib. Gana ngana bizhɛ bo opicingo ebu epicinji na ara fwacɛ ata bi zhashɛ kwakwa ba ganga ganata-o uwɛnɛpo ijɛnɛ elele na epicinji ya yaga tutono ubwuri inɛɛnɛ epicinjishi. Kwo aka elele oshilo ngbi bi zhɛ be zwe bizhɛ bo zwono ogwu-ats. Ogwu-ata zhɛ lomo we lemi tulomu to to peyi ijɛnɛ ibɛpo ijɛnɛ yo tono ya ibɛpo ya namɛ swab nazhɛ ozhigolo-a hwɛ ashɛ iyi nɛɛnɛ du bu fwashɛ mepi. Nazhɛ bu fwashu belele bu mepu uu uluwo. Ogwu bwa gashɛ eci igbɛɛ tɛ bi mepi uwɛnɛpo tu ta to ogwu-ata shɛ na shiwala, una na shepi wala mbuu una na shepi wala mbuu. Bi eri ba rita gana ga nu botu bi zhɛ ba mapa, be eri bas ha hiuu bizhɛ ba mɛpa, obu togotugu be eri ba mapa. Bufwa shɛ mepi ogwu bwa. Beci igbɛɛ tɛ bu mepi, be ci igbɛɛ woshi bi mepi yash igbɛɛ cihib bu mepi. Nu gondu ogwu ta, ashɛshɛ kwa iyi ta salala-o ishɛ nɛɛnɛ emengeji, ya wulwa ya yajɛ tu sotu lonu.